Gny biby haiko matory lafa amin'ny andro ririnina izao da gn Paresseux satria ny androm-piainany da fatoria avao. Zara i la mifoha anatin'ny tao raiky.